E tamatesy ame boaty koa zashy izy io raha izy mbola sy nosokafategna da hay hagny ao madrapa-pitaperagny fotoa mahalany daty anazy zashy, fa raha izy ny efa nisokatra da ame roy faharoy ny andro eo zashy faragny hihignanana azy, zay zagny izy vao mety fa raha sy zay da mamparary izy raha mihoatry ny roy andro zay.